þykir svo tvísýn að stjórnvöld hafa aftur frestað því að birta skýrslu sína um kerfislega mikilvæg fyrirtæki pundið gæti fallið um fjórðung og hagvöxtur dregist saman um allt að tíu prósent gangi Bretar úr e s b án samnings stjórnvöld í Bretlandi birtu nýja úttekt um Brexit í dag óheimilt er að nota lífeyrissjóði í kjarabaráttu og það kæmi til kasta Fjármálaeftirlitsins ef það yrði ummæli formanns v r í þá veru komu

í opna skjöldu formaður Dómarafélags Íslands segir það vekja upp spurningar hvort vantraust á dómstólum aukist ef ekki verði birtir dómar í kynferðisbrotamálum líkt og drög frumvarps kveða á um samkvæmt drögunum verða sakamenn ekki nafngreindir íslenskir skákáhugamenn söfnuðust saman á bar í dag og fylgdust með Norðmanninum

heimsmeistaratitilinn í skák fyrir stundu var fagnað duglega þegar sigurinn var í höfn

veldur því að stjórnvöld hafa aftur frestað því að birta fyrsta áfanga skýrslu sinnar um kerfislega mikilvæg fyrirtæki heitir því að greiða laun um mánaðamót í fyrsta áfanganum í skýrslu stjórnvalda er fjallað um flugfélög birtingunni er frestað vegna aðstæðna á flugmarkaði að sögn fjármálaráðuneytisins upphaflega stóð til að birta skýrsluna í september síðar var

ákveðið að hún kæmi út um síðustu mánaðamót en ekkert varð af því og óljóst hvort kaupin verða samþykkt á hluthafafundi Icelandair á föstudag stórir hluthafar telja að einn möguleikinn í stöðunni sé að á fundinum á föstudag verði þeirri ákvörðun frestað þar til frekari upplýsingar liggja

Icelandair verði af samrunanum staða Wow hefur verið afar tvísýn en í tölvupósti til starfsfólks í dag hét fjármálastjóri félagsins því að öll laun yrðu greidd þrítugasta nóvember í nýrri úttekt um Brexit kemur fram að hagvöxtur Bretlands gæti dregist saman um allt að tíu prósent gangi Bretar út úr Evrópusambandinu án samnings seðlabanki Bretlands segir að pundið gæti fallið um fjórðung forsætisráðherra Bretlands svaraði

fyrirspurnum á breska þinginu í dag stjórnarandstaðan sækir hart að henni vegna samkomulags um úrgönguna úr Evrópusambandinu sem fyrr gerði

samkvæmt nýrri úttekt sem birt var í dag verður Bretland verr statt fjárhagslega eftir að það yfirgefur sambandið en ef það yrði áfram innan þess enn verra væri fyrir fjárhag þess að ganga ekki að samkomulagi við e s b yrði það raunin gæti hagvöxtur dregist um saman um allt að tíu prósent á næstu fimmtán árum saman um allt að tíu prósent á næstu fimmtán árum því í dag að Brexit án samnings gæti hrundið af stað verri kreppu í landinu en þeirri síðustu pundið gæti fallið um allt að tuttugu og fimm prósent seðlabankastjóri sagði þetta þó ekki vera spá bankans um hvað sé líklegast

aðeins eina af nokkrum mögulegum atburðarásum enn er alls óljóst hvað verður en vinnur nánast linnulaust að því að fá samninginn samþykktan í breska þinginu sem greiðir atkvæði um hann ellefta desember stjórnarmenn lífeyrissjóða mega ekki láta neitt annað en hagsmuni sjóðfélaga ráða för segir framkvæmdastjóri Landssamtaka lífeyrissjóða ummæli formanns v r um að þeir kynnu að vera notaðir í kjarabáttu komu henni í opna skjöldu Ragnar Þór Ingólfsson formaður v r benti á það í fréttaskýringaþættinum kveik í gær að verkalýðshreyfingin ætti aðild að lífeyrissjóðakerfinu og gæti beitt því fyrir sig í kjarabaráttu af hverju getum við ekki sett fjármálakerfið í verkfall beinum þá tilmælum til okkar stjórnarmanna að skrúfa fyrir allar fjárfestingar á meðan óvissa eða samningar eru lausir þessi ummæli hafa farið vægast sagt öfugt ofan í marga ég veit ekki hvað á að segja þau koma manni mjög í opna skjöldu ef það eru einhver önnur

hjá stjórnarmönnum en að ávaxta og hugsa um hagsmuni sinna sjóðfélaga þá er farið að reyna á hæfi þeirra að huga að þeim hagsmunum sem þeim er treyst fyrir fjármálaeftirlitið sendi frá sér tilkynningu í dag í tilefni af ummælum Ragnars þar sem minnt er á hvaða lög gildi um lífeyrissjóði meðal annars sé til hlutafélagalaga þar sem segi að stjórnarmönnum sé óheimilt að gera nokkuð sem rýrt geti hagsmuni hluthafa eða í þessu tilviki sjóðfélaga með hliðsjón af þessu telji eftirlitið að stjórnarmönnum sé óheimilt að beita sér fyrir því að lífeyrissjóðir séu nýttir í öðrum tilgangi en hinum yfirlýsta að ávaxta fé en er þá yfirleitt mögulegt að gera eitthvað í líkingu við það sem Ragnar nefnir ég ætla að vona ekki að stjórnarmenn viti fyrir hvað þeir standa og hvert hlutverk þeirra er þannig að ég treysti því að svo verði ekki það sé alveg ljóst að stjórnarmenn skuli vera sjálfstæðir og óháðir í störfum sínum algjörlega og þeim á að vera það ljóst þegar þeir taka að sér þetta viðamikla og ábyrga hlutverk að sitja í stjórn lífeyrissjóða þeir mega ekki láta einhverja aðra hagsmuni ráða för í sínum ákvarðanatökum tuttugu starfsmönnum Norðuráls var sagt upp í dag Sólveig Bergmann upplýsingafulltrúi Norðuráls segir að uppsagnirnar séu þvert á deildir og svið þær séu liður í hagræðingaraðgerðum vegna

breytinga á rekstrarumhverfi fyrirtækisins innlendur kostnaður hafi farið hækkandi hjá fyrirtækinu um sex hundruð starfsmenn vinna hjá Norðuráli sem rekur álver á Grundartanga uppsagnirnar þýða því að um þremur prósentum starfsmanna var sagt upp í

víða á landinu en verst er veðrið á Suður og Suðausturlandi að Djúpavogi Veðurstofan hefur gefið út appelsínugula viðvörun fyrir það svæði Kristín Sigurðardóttir fréttamaður er á Kjalarnesi Kristín fjörutíu metra á sekúndu í verstu fjörutíu metra á sekúndu Veðurstofan hefur gefið út appelsínugula viðvörun

á Suðausturlandi í nótt en

gengu í gildi í Úkraínu í dag eftir að Rússar

tóku tuttugu og þrjá úkraínska sjóliða til fanga og hertóku þrjú úkraínsk skip á sunnudag vladimír Pútín forseti Rússlands sakar starfsbróður sinn í Úkraínu sundi á sunnudag til að slá pólitískar keilur í heimalandinu Pútín segir hafa lagt lóð á vogarskálar til

auka spennuna í samskiptum ríkjanna því hann hyggist gefa aftur kost á sér í forsetakosningum í Úkraínu á næsta ári skiptar skoðanir eru um drög að frumvarpi dómsmálaráðherra þar sem þrengja á reglur um birtingu dóma á netinu formaður Dómarafélags Íslands veltir því upp

hvort það auki tortryggni í garð dómstóla verði dómar í kynferðisbrotamálum ekki birtir

persónuupplýsinga samkvæmt drögum að frumvarpi um birtingu dóma á netinu verða úrskurðir héraðsdómstóla er varða nálgunarbann ofbeldi

þeir verða svo birtir sem reifun á vefsvæðum Landsréttar og Hæstaréttar rætt var um drögin á fundi dómstólasýslunnar og félaga dómara lögmanna og lögfræðinga

bætist við þá brotaflokka þar sem nú þegar héraðsdómar eru ekki birtir það er gert af tillitssemi við brotaþola í þessum málum við teljum

ástæða til að staldra þarna við og spyrja

við hættum að birta þessa dóma er hætta á því að slíkt muni leiða til aukinnar tortryggni eða vantrausts í garð

eitt af því sem dómskerfið þarf og á að búa við er gagnrýni og aðhald frá almenningi Dómarafélagið telur að hægt sé að birta dómana án þess að birta viðkvæmar persónuupplýsingar samkvæmt drögum frumvarpsins eiga allir sakamenn að njóta nafnleyndar stjórn Dómarafélagsins telur að þessi breyting gangi gegn þeirri meginreglu sem útgáfa og birting dóma hvíli á hægt sé að heimila að nöfn séu afmáð eftir ákveðinn tíma líkt og nú sé raunin um héraðsdóma við stöldrum við og viljum skoða þetta nánar teljið þið að nöfn sakamanna eigi erindi við almenning þau geta vel átt það alls ekki í öllum tilvikum þau geta vel átt erindi mér ekki kunnugt um að menn líti svo á að þetta séu viðkvæmar upplýsingar

út sína refsingu með þeim dómi og þeirri refsingu sem kveðin er upp í dómi en að lokinni þeirri afplánun þá sé ekki um framhald refsingar að ræða og það er sjónarmið sem ég held að við ættum að halda í heiðri yfir höfuð Sigríður Hagalín þið ætlið að fjalla nánar um þetta mál í Kastljósi já Sigríður Andersen dómsmálaráðherra kemur og ræðir við okkur um aðgang fjölmiðla og annarra að upplýsingum

Írlandi er nú hafin

á því þegar tíu óbreyttir borgarar voru skotnir til bana árið nítján hundruð sjötíu og eitt bresk herdeild var þar að verki sú sama og skaut á mótmælendur blóðuga sunnudaginn nokkrum mánuðum síðar rannsóknin nú beinist að atburðum sem áttu sér stað í ágúst árið nítján hundruð sjötíu og eitt þegar breska lögreglan réðst inn í

hverfið í Belfast í krafti nýrra laga sem

að setja þar sem má í rauninni taka

fólk sem er grunað um einhverja aðild að írska

til yfirheyrslu og halda þeim í gæsluvarðhaldi án

í rauninni tíu óbreyttir borgarar lágu í valnum eftir þriggja daga umsátursástand skotnir til bana af bresku herdeildinni rannsóknin nú er tilkomin vegna áratugalangrar baráttu ættingja þeirra sem létust þau vilja meina að hafi alls ekki raunin síður en svo en þau búa áfram í samfélaginu á móður sinni herdeildin sem réðst til atlögu í Ballymurphy árið nítján hundruð sjötíu og eitt var fimm mánuðum síðar send til þar sem fjórtán mótmælendur féllu í valinn dagurinn hefur allar götur síðan verið kallaður blóðugi sunnudagurinn það er líka það sem er verið að benda á núna að eftir atburðina í

þessi herdeild

að þeir gætu komið inn og gert hvað sem

ekki endilega farið eins og hann fór óuppgerð fortíðin hvílir enn sem mara á

sjálfsmorðstíðni er til að mynda vaxandi þar í landi sem er svolítið á skjön við þróunina í öðrum ríkjum sem eru að jafna sig eftir stríðsátök

athyglisvert í því samhengi er að frá níutíu og átta er sett á og til dagsins í dag hafa fleiri fallið fyrir eigin hendi

fórust í átökunum sjálfum frá sextíu og átta til níutíu og átta komu saman á veitingastaðnum bryggjunni brugghúsi í Vesturbæ Reykjavíkur í dag til að fylgjast með að Norðmaðurinn hafði meiri stuðning í salnum tólf skákir sem öllum lauk með jafntefli og því var gripið til bráðabana Magnús vann þrjár fyrstu skákirnar með talsverðum yfirburðum og varði þar með heimsmeistaratitil sinn hann gerir svo fá mistök hann er ekki sextíu viðburðir verða um

í tilefni af hundrað ára afmæli fullveldis Íslands fyrsta desember verkefnisstjóri segir að dagskráin hafi verið unnin með ungt fólk og framtíðina í huga Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra setur

við Stjórnarráðið klukkan eitt á laugardaginn og meðal gesta verða Guðni t h Jóhannesson forseti Margrét Þórhildur Danadrottning og Lars Løkke Rasmussen forsætisráðherra Dana opið hús verður á Alþingi þar sem þingmenn og starfsmenn þingsins

veita leiðsögn og ræða við gesti

er sýning í Hörpu byggð á sögum Íslendinga fyrr og nú ofin í myndrænan ljósgjörning eins og segir í lýsingu sýningin verður sýnd beint á RÚV sem og

verkefnastjóri segir að sjónum hafi verið beint að ungu fólki og framtíðinni við skipulagningu hátíðarinnar

leiðsögn frá þeim um hvað þau vilja helst gera á svona hátíðisdegi og það er mikið af nýjum verkum mikið af ungum listamönnum ungum ræðumönnum sem koma fram og eiga efni í dagskránni þannig að þetta var svolítið þetta að koma með söguna í bakpokanum en horfa til framtíðar á Listasafni Íslands verður sérstakur viðburður tengdur sýningunni

sem fjallar um fullveldi Íslands í hundrað ár í lýsingu segir að í hundrað ára sögu fullveldisins hafi ýmsar ógnir steðjað að fullveldið sé ekki sjálfgefið og því þurfi að hlúa vel að því þá opnar Náttúruminjasafn Íslands fyrstu stóru sýninguna sína vatnið í náttúru Íslands á fullveldisdeginum í henni er veitt innsýn í þessa mikilvægu auðlind leyndardóma hennar og mikilvægi fyrir farsæla búsetu í landinu

verða haldnir í Reykholtskirkju í Borgarfirði gömlu kirkjunni í Stykkishólmi félagsheimilinu á Þingeyri Hofi á Akureyri

Austurlands á Eskifirði og Skálholtsdómkirkju víða um land bjóða sveitarfélög til fagnaðar í tilefni dagsins og á fjölda safna verða sýningar skiptar skoðanir eru um nýja sýningu á Danmerkur sem helguð er

sem opnuð var í Danmerkur í gær en sitt sýnist hverjum þykir mörgum fara helst til óvarlega og ónákvæmlega með söguna gagnrýni snýst til að mynda um berserkina sem koma sýningargestum fyrir sjónir

að hýsa sýninguna Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem verður með íþróttafréttirnar hér á eftir við skulum

hvað ber hæst þar úrslitin réðust í vheimsmeistaraeinvíginu í skák milli Magnusar Carlsen og Fabiano Caruana það verður að duga eða drepast fyrir íslenska karlalandsliðið í körfubolta sem mætir Belgíu í undankeppni annað kvöld knattspyrnustjóri Manchester United minnti unnendur sína á stórbrotinn árangur sinn í Evrópukeppnum eftir sigur United í meistaradeildinni í gær staðan á þykir svo tvísýn að stjórnvöld hafa aftur frestað því að birta skýrslu sína um kerfislega mikilvæg fyrirtæki pundið gæti fallið um fjórðung og hagvöxtur dregist saman um allt að tíu prósent gangi Bretar úr e s b án samnings stjórnvöld í Bretlandi birtu nýja úttekt um Brexit í dag óheimilt er að nota lífeyrissjóði í kjarabaráttu og það kæmi til kasta Fjármálaeftirlitsins ef það yrði reynt ummæli formanns v r í þá veru komu

í opna skjöldu formaður Dómarafélags Íslands segir það vekja upp spurningar hvort vantraust á dómstólum aukist ef ekki verði

birtir dómar í kynferðisbrotamálum líkt og drög frumvarps kveða á um samkvæmt drögunum verða sakamenn ekki nafngreindir íslenskir

verja heimsmeistaratitilinn í skák fyrir stundu carlsen var fagnað duglega þegar sigurinn var í höfn þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld og vefurinn ruv punktur is er uppfærður allan sólarhringinn verið þið sæl